Saudi-Araabia om <hesitation> üldsidselt häste rikas riik. Ja sääl om <hesitation> häste harilik, et inemiseq käüväq ringi sääntside pikki, valgidõ rõividõga.